Rupa-rupanna poppongnge <hesitation> lalenna bahasa ogie <hesitation> seddi <hesitation> aju cenrana, aju pao, aju bittiq, aju jati, aju rumbia, aju pappiq, <hesitation> aju uruq, aju seppang. Jadi yenaro onnaq rupa-rupanna <hesitation> poppongnge lalenna bahasa ogie